Eh chest è 'na bella domanda, dipende molto <hesitation> come vivi la vita, da come fai la vita, ceh nel senso secondo me, i migliori anni song semp nel mezzo, secondo me dai trenta ai cinquant'anni. Pecchè sò età arò fatic, tien 'e sord comunque t' puoj fa 'na famiglia. Fisicamente staj buon <hesitation> puoj aiutà a tutt quant, t' pò <hesitation> mentre <hesitation> quann sij chiù giovane o chiù anzian comunque 'a vita è complicata, pecchè comunque metti che quando sei vecchio c'hai gli acciacchi fisici, <hesitation> comunque sei molto limitato, vuoi dormire di più, vuoi risposarti di più. Comunque ti scocci di molte altre stronzate. Quann sei chiù giovane, comunque sij semp 'nu vagliunciell che ha bisogno di una mano, in tutto quello cà fai. Comunque devi molto rifletterti ngopp 'e genitori, ngopp 'a famiglia, ngopp 'o pate, 'a mamma, se 'a jucà, comunque se tien bisogn 'e 'na cos 'e sord, te l'hann dà lor. Nun sij proprj indipendente. In tutti i tuoi, nei due poli dell'età secondo me tu non sij indipendente, soprattutto da cinquanta, sessanta anni in poi inizi 'a diventà bello anzianotto, bello viecchj. E inizia soprattutto con gli acciacchi fisici, t' pozz purtà i tempi 'e mio nonno, che comunque quann 'e jut in penzione 'a sessant'anni piano piano ha avuto un lento declino, e mo nun s'aiz dà pultrona. Mio nonno in tutto questo piglia 'na penzione d'oro e sta 'a fine dò munno, ceh alla fine chi 'o accir. Però comunque quando sei nel pieno della tua età, ma sinceramente metto pure la mia età, venticinque anni in poi. Tien 'na fatic, tien 'na cos 'e sord, tien 'na machin, 'tien 'a guagliona, tien tutt cos, sei il padrone del mondo. Ma pur 'a trenta, trentacinc anni l'unico handicap ch' può saglì, tra virgolette, che pò p' me è 'na cosa bella, è quann tien 'e figli pecchè comunque sei meno indipendente rispetto a prima, ma comunque se uno non ha figli nè niente, può essere il re del mondo in quegli anni. <hesitation> Se vi dic 'a verità, soprattutto quando fai più giovane, <hesitation> è bello ma fino a un certo punto, pecchè comunque devi dà conto ai genitori, a 'na famiglia, a 'na cosa. Quindi sei molto limitato sul lato economico, sul lato sociale, fisico. Fisico non tanto pecchè poj alla fine quann sij giovane <hesitation> chi t'accir. Però <hesitation> sei limitato da quel punto di vista, mentre quando ti fai più vecchio, il lato fisico e il lato mentale fa tanto. P' questo secondo me quando si invecchia, <hesitation> quando si invecchia <hesitation> diventa più complicata la vita? Eh è paradossale, p' me 'a domanda giusta sarebbe, <hesitation> qual è <laughs> ceh, p' me non è che quando si invecchia la vita diventa più difficile. Quando si è ai due poli della vita, 'a vita diventa complicata. Il meglio sta semp al centro. Come gli anni d'oro sono dai venticinque ai cinquant cinquantacinque, pecchè poj <hesitation> prima ci sta una non indipendenza e dopo c' sta 'nu declino fisico, mentale, psicologico, poj t' faj viecch. Ai tuoi tempi passati, ste cose così. E p' me non è tanto bello. Ij chest, accussì 'a pens ngopp 'a stu fatt.